انا نوع الوظيفة الي اعمل بها هي وظيفة تعامل مع الناس مباشرتا <hesitation> استمتع بها بالطبع استمتع بها لانني احب مساعدت الناس بطبعي احب التكلم ومعرفت يعني تقافات وعقليات جدد علية